Gne marokoroko ame vola madiniky igny zany igny zany e maha samihafa an'azy eky aloha satria samy managny e karazany e vidiny da avy teo koa igny zany e mora handraisagny an'azy mba sy halaky vosotry satria malama manko e vola vy io la ohatry ka legnindegny e tagnanao mandray an'azy mora lasaky igny zany e mora handraisagny an'azy.